Un detetivi mentau Julián recebió un messagi misteriosu dun remetenti desconocíu en meyu dela nochi. El messagi era un papel con un códigu qu'izía: "La verdá está nel espeju, ondi la sombra se refrexa". Julián se sintió entrigau i decedió d'envestigal. Endispués d'oras de estudiu, descubrió que'l messagi era dun suceíu antígu qu'avía queáu sin ressolvel. Julián se hue pal sitiu ondi Sofía s'avía desaparecíu i encontró un espeju antígu. En miral-si nel espeju, vidu una sombra que le marcó una puerta secreta. I veleí estava la probi Sofía.